أول شيء، لازم أسوي خطة ذكية. أستخدم قوتي الخارقة في التصدي لهجماتهم وتقنياتهم المتقدمة، وأبني تحالف مع أقوى العلماء والمقاتلين في الأرض. ندرس نقاط ضعف كائنات الفضائية، ونتعلم كيف نتفوق عليهم. ما أنسى أستخدم قوتي في حماية الأبرياء، وإيجاد حلول مبتكرة لهزيمتهم بدون تدمير كوكبنا.